हमार एगुणा याङ पाउमाअ मुणी बणिया । उ मुणिय मा केश हसइ । उ केसवा मैलइले हमरा सेम्फु लगोसहु । सेम्फुवा फेरी कुनुहु जणिबुटी लागल हसइ जणिबुटिकी हसइ । कुनुहु हैने जणिबुटिकी हसइ । हमार इअ झकझकौवा बनवके निखराव के मतुरे काम हैने कि एकर काम केसवके फेरी कारीया बनोसिय । नमहर बनोसिय, हसे ओसने कके लुदबुदौवा बनोसिय, गुजगुज बनोसिय । हसे जुन हसइ खा माईलीयाइली मुणी सबह । माईलीयाली वाही केसवके सबह इअ डौलसे काम कैसिय डौल बनोसिय, झकझकौवा बनोसिय, साफा बनोसिय । ओसने कके इअ हमरा सेम्फुवा <noise> यापन ठौनामा डहुल काम कैसिय । सेम्फुवा सब केसवके डौल बनोसिय ।